من أعز الذكرايات اللي قعدولي في مخي, وأنا صغيرا, وقت اللي اما جابتلي اخويا, أول مرا, لذلك, ياسر كنت إنساسا فرحانا عاللآخر باش يجيني اخويا, اخويا بالنسا لي لي, ذاك حاجا مننجمش نستغنى عليها, نحبوا برشا, و <hesitation> عمري ما- عمر ما اتصور إنه نعيش بلاش بيه.